कुछ जानवर अपणु सुरक्षा छलावरण कनू कुणैक शिकार थै आकर्षित कनू कणै खुद बचाण चार प्रकार रंग विघटनकारी रंग भेष और नकल कयदिना। यू ऊक अपडू छलावरण बचाणू तरीका हूंदा।